Eny, haiko ny mandrandram-bolo, fa ny voloko ihany no haiko ny mandrandrana azy. Fa tsy mahay mandrandrana ny an'ny hafa aho. Ary ny olona manodidina anà de maro ireo mirandram-bolo. Izaho ihany koa dia mpirandram-bolo matetika indrindra, rehefa hivoaka andeha hianatra.